الإنسان عنده القدرة الكافية على تغيير مصيره، رغم إن القدر بيبجى ليه دور لكن الإرادة والعزيمة والعمل الجاد بيقدروا يصنعو التغيير، الإنسان لازم يكون عنده قدرة على على التغيير ويكون عنده مسؤولية باش يقدر يحقق نجاح.